Turta a la ciculata, a la crema, a la früta, cun i pum cöit, cun i prüs cöit, tiramisù, la crustata, ël budino, persi pien, bunet